Naꞌ xne lëꞌkga yu or gakda xkuꞌn guꞌnnma lëꞌkga nëꞌma c̲h̲usgeꞌ x̱iꞌk nak yu or nap dela ba xlaꞌnma tsama y dila xlaꞌndama chu gaknan ba tsama nap xneꞌma naꞌ nëꞌná tsa stib lger o diꞌltse bukwaꞌn uyuꞌnnma xlaꞌndama chu gaknanu xneꞌma naꞌ ñuꞌnndná guꞌn ki nandná chu uyuꞌnnu. <noise>